افضل انو اني استمع الى الأغاني الكلاسيكية و الموسيقى الكلاسيكية لأن هذا الضي يخليني انو اي ارجع للعصر ال اي- كلاسيكي الي جانوا القدماء يستخدمونه فاني من عشاق العصر الكلاسيكي و ايضا يخليني اني استرجع ال اي- الأبداع الي هم جانو يسووه بالموسيقى.